أبدأ بشي بسيط هلا، كيف الحفلة معاك؟ المكان هنا مميز أول مرة أجيه وما توجعت يكون بهالشكل، إنت من المنطجة ولا جاي تزور؟ هالأسئلة تكون خفيفة وتفتح مجال للسوالف بشكل طبيعي وتخلج جو مريح للتعارف، وما يحس الإنسان فيها بغربة.